Piso ndraiky volanin'olo izy kôfa le piso maintiny be reny iny pison'ny mpamosavy zany hoy izy olo <laughs> fa izy izy aveke koa fa le le mignaognao an-tragno regny koa ataon'olo fa hoe misy lolololon-draha zany.